Batsem tu na mirisi a mehwehwɛ batsem na ɔnye ahoma a medze besi. Afei mehwɛ bea a na batsem ne si ansaana orutu n' na medze ato hɔ. Na mesina m'ahoma n' na ɔnye pandze n'. Na afei medze atar beebi a nna na ɔwɔ dedaw no na medze droba no awowɔ m' ma oepuei n'enyim na n'ekyir, n'enyim na n'ekyir, n'enyim na n'ekyir kɛpem ber a mohu dɛ oesuo mu yie na mabɔ no pɔw